A mí me gusta d'andal paí conociendu genti i aprendiendu-la assinque un trebaju en un sitiu fiju astilu oficina, no lo quieru más. Me gusta de trebajal en equipu peru l'estal siempri entri quatru paeris pos comu que no me va. Quiciás qu'aigan síu tamién malas esperencias por mandiletis gentinosus i hediondus peru, amus, que no, que prefieru d'andal paí trebajandu porque hueraparti ogañu conos mobis ya se puei hazel quasi que tó.